Kita ini kalu di rumah tu kita biasa pake pakeang yang ya yang biasa-biasa saja tong pe istilah bilang baju baju rumah la dan kalu pas mo kaluar tergantung juga mo kaluar ini mo pigi mana kalu memang mo pigi duduk-duduk deng tamang bakudapa tamang ya tong menyesuaikan menyesuaikan deng tong pe tamang-tamang to kalu memang tamang ini dulu tong pe pergaul biasa dudu di di tampa minum kopi kedai-kedai ya ya tong santai-santai baju-baju santai saja tapi kalu pigi deng tamang tapi tamang ini ada ajak misalkan hadiri orang pe acara ya tong musti pake yang yang rapi-rapi lah pakeang yang kadang musti tong pake spatu calana panjang kameja tapi kalu bagi torang di sini si masih bolom banya yang iko model-model berpakaian mode pakaian yang kaya di kota-kita basar sana kadang orang harus pigi pante kalu di kota basar kan dong pigi pante pake calana pende. Tapi kalu tong di sini kabawa mo calana pende ka mo calana panjang ka selama tong merasa itu rapi ya dan tong nyaman ya tetap tong pigi begitu jadi orang dari luar kalu dong datang dong lia ih dong ini pigi pante kong pake calana panjang pake calana barter calana jins tapi memang di sini tong pe kebiasaan bagitu kan kalu orang di jakarta di bali kalu dong di pante itu kan dong calana pende pake sandal tapi kalu tong di sini ya masih ada yang masih banya pake calana panjang karna dong kasana bukan ba tobo dong kasana cari tampa santai makan makan pisang goreng minum air goraka bakudapa tamang bacarita bahas <noise> bahasa karja bahas pokonya sesuai deng dong pe <hesitation> inilah kenyamanan lah dong nyaman apa yang penting bisa santai.